Dra to io fa matetiky lafo gny leguma mbo bioloziky, mbo voajanahary soa igny zany. Gn'antony aloha da tsotra satria maro gny mpitady anazy satria io mahasalama de zay gn'antony mahatonga gny vidiny lafo. Fa kosa, zaho manao hoe tsy rariny aloha, tsy de mendriky anazy gny tokony ho lafo satria tsika amy gny samy maha olom-belo atsika tokony samy mifampikarakara. Fa no mora vidin'io, ho maro gny olo salama, fa izy lafo io da tsy da zakany gny ah ankamaroan'ny gny vahoaky, tsy zakan'ny gn'apelategnan'olo loatsy gny mihina anazy ka mihina raha tsy de ara-pahasalamana loatsy gn'olom-belo. Nefa no atao mora io, mino tanteraky zaho fa hisy fiatraikany be zay amy gny fahasalaman'ny gn'olom-belo satria lasa matetiky hihina anio gn'olo satria zakany gn'apelatagnany eo izy amizay.